ମୁର ବହୁତୀ ଅଚ୍ଛା ସାଲ ଥିଲା, କଲ କି ଇସ ସାଲ ମୁର ସ୍କୂଲ ଚେଂଜ ଜାଈ ଥିଲା ଔର ମୁର ତୁରୂ ଗ୍ଲାସ ଲେ ଜାଈ ଥିଲୀ, ତର ଗ୍ଲାସ ଵେ କଣା ହାଈ ଗ୍ଲାସ ହୁଏ ତର ଥାରେ ମୁର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଔର ନାନା ଦୋସ୍ତ ବନ ଲେ ତେ ଥାରୂ ମୁର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ସାଲ ଥିଲା ଔର ବହୁତୀ ଖୁସନୁମା ଔର ବହୁତୀ ବୈତରିନ କହୀ ସକୂଚୁମା ମେଂ ଇସ ତରହରା ମୁର ବିଟୀ ଥିଲା।